Sauce khe kaisa chamung o dalogwui chajaknai manwui. Souce ni kwbangma jaat tongo jemon mother sauce asian sauce condiment sauce tei tebo sauce. Mother sauce khe french haste ni kaisa chamung jemon béchamel velouté espagnole hollandaise tei tomato sauce. Asian sauce khe asia haste ni chamung jemom soy sauce hoisin sauce teriyaki sauce oyster sauce tei fish sauce. Condiment sauce rok khe ketchup mayonnaise mustard tei barbecue sauce. Tebo mung gwnang souce ro khe pesto souce tei tzatziki souce. Souce no kubun ni chamung bai fului chawui mano.